A 'n amicu ca sta pruvannu a èssiri chiù ordinatu e organizzatu nta so propia casa, ci dicissi ca, prima d'arrisittari, s'avissi a fari na lista di cosi di sarvari e allatu scrìviri lu postu unni li voli sarvari. Poi putissi puru accuminciari a ordinari li cosi di casa.